Lakni ananime am- am amra daran wakti meun ya ese bala wayam loy huanni yaka au um yanani mata umsafa yawe welehe hata rohu um radarani enin haloy huan se misin lotu seni <noise> maka haulele meun se safa hesen ya wele ya maun yaka hata rohu um radaran wakte enin takama heweanni esenino ebena dip- dip wehe enin, um huna esen lek eldrananin wakte lek- lekho um safa esanino ya heloy hata rohum radarani inin. Loy huan seni maka haulele misa safa yau wele sehe seheloy se hilini huan ya hil sera daran wakteme ya hunani oba botama ya ese am fala bala huan ya muna esa anino ya wele ama huna wayamani oba falal ya ya wele bala ama huan ya uluki darani me tebami oba maun loy huan ya sikat sefu ya uluki'i ya huna uliki sefu loy huan ya ului uluki uluki ya tebu lele loy leu ya uliki lekule ya tebu loy hua anin ya muna waya enhelele loy lele eu. Ya huna ya wele amaun ya leku leu ama huan, ya uliki leku udarani mi leku leu loy huan hias muna sefu lea busu ya tebuni esa anino bobotama ya busefu huan ya ese lotu huan ya etefalae'e ta fale huan sampe mauki daranimi malafu, malafu langsung yayu huna esa anino, darani melohuk loy hufa fala ya yok sefu yaka hia heloy um radarani inin im tebu leke umra lef- lefi meun.